Aina ya mavazi nipandayo kuvaa. Mimi avaa madela, kitambaa nakata nashona magauni navaa, majuba navaa, khanga, matenge wose nagua navaa. Kwahiyo nina aina nyingi tuu za nguo, nivaazo.